Pos pa entangal un currículu, lo más emportanti es que sea craru, bien aviau i que destaqui lo más emportanti pal trebaju qu'andas a precural. Esmiença por ponel los tus daus pressonalis, comu'l tu nombri, contautu i señas. Endispués, pon un resumi ligeru ondi espriquis quién eris i qué quieris. Aluegu, tola tu maestrança académica, colos títulus i fechas. I palra tamién de tu esperencia lavoral en mentandu los trebajus que tiés hechus, fechas, las tus cargas i logrus. Tamién es precisu de ponel abeliais aparentis, comu idiomas o maneji de pogramas. I ala fin, añidi angún otru dau de más, comu cussus, certificacionis o referencias. Aaa, i que sea rançosu, quieru izil... que tenga una huenti elegantosa, ni mu grandi ni mu chica, gasta una o dos coloris namás i que no aiga falta d'ortografía denguna.